Eme one mai aku eme pande manuk mangaa manga telu telu jenis tau nngance pande manuk te can tapa te cuan cero te telun pande wae nge eme iwo ca tau tapa manuk ne mbele pake iwo piso ce harat poli hitu ga na peang wulun e poli na peang wulu temneng wae teneng wae sampe na luan wae hitu poli hitu ga na peang wulu manuk puli hitu na one ember ala wae wae ula hoo ga na pean taung ise wulun pande bersi poli hitu siap taung ise wara a'pi wara api wara api wara api one mai haju ata ce dia puli itu siap ise bumbu bumbu soo ga ise wunis ise merica agu siap kecap puli hitu ga oles oles one nuru manuk hoo sampai. Hena taung wekin manuk poli hitu ga lansung tapa te suan ga eme cero eme cero le manuk ga hooeme tau siap bumbun ga ise wunis ise merica ise minyak poli hitu ga naa one ca cewe na one ca cewe poli hitu ga manuk ne ga ketek ketek eme ngoo manuk mese ketek jadi do gi ngai eme ngoo ga manuk koe sesuai ukuran cewe poli hitu ga naa minyak. poli hitu ga poli na minyak campur taung ise bumbu ise apa situ ise wunis ise merica poli hitu ga ise bawang poli hitu ga na one cewe gereng sampe na bisa menit pisa na sampe alo menit alo menit ho ga gereng atau eme ngance ga lebi eme sampe mngoo ga suam pulu menit te telun ga eme pande wae gi manuk te telun hoo manuk. Na peang taung ise bersi pande diia poli hitu manuk ga puli hitu ketek, ketek hoo ga ala wae pande wae kolang langsung naa kat manuk ne poli hitu ga ise bumbu bumbu ce ce pande laing ce tapa atau laing ca cero na na ise bumbu, bumbu soo ga ise wunis poli hitu merica sere poli hitu ga naa gereng sampai telum pulu menit manuk hitu ga ngace kole ketek ngance kole utu hami eme ngoo pande manuk eme ngoo manga acatra pundi acara ujian eme acara ulang taun hami sering pand manuk pisa minggu olo ami pande manuk tapa hitu bo urutan panden.